Anisan'ny fitaova natao hanokafa tavoahangy na fitoeram-bola ny ouvre-boîte. I io zany da manapaky ny saron-draha manodidina ny fivoahany, da mamela ny olo hanokatsy azy amin'ny alalan'ny fanoseha na fametahana.